<noise> re'en nigan kinchuknek com inkow nan in otz kintiik nichinooj, kintiik nik'uum, kintiik nikinaq' juntir nigan y cuando k'ol li kiraqatejek li ajchaak li ajchakiib' tons kintikan niseb'oyiix, kintiik nicamote, kintiik tomate tons ela' juntir nigan kinchukunek kinya' kaan wuchan kinel b'iik kinachukunaq donde k'o wii' nijuyb'aal <noise>